Nɛ̀ɛŋ nyɛnɛŋ mùŋ yɛmɛ̀ nɛɛnɛŋ maŋ gè zɔlɔ̀ èum ɓɛ̀nɛ̀ŋ fɔ̀ɔ̀yɛ̀ jii, sɔɔ̀ maiŋ ɓemè maŋ ka maŋ dènȧŋ manɛ̀ŋ mùŋ yȧiŋ mȧaŋ sùȧ, mùŋ maȧŋ, mùŋ nɔ̀ŋ mȧȧŋ sùȧ nɛ̀ŋ bi, manɛ̀ŋ maŋ mùŋ yaȧ ɓèmè sùȧ nɛɛnɛŋ lii ȧŋ naum fè, e pɔ̀ùŋ zììyȧ, pɔ̀ùŋ kpɛ̀ɛ̀ùŋ, màiŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ ɓème maŋ ka maŋ dènȧŋ manɛ̀ŋ mùŋ yȧ mìŋ mȧaŋ sùȧ, e kpɛ̀ɛŋ bȧ hnȧùm feìŋ, e keì hnȧùm feìŋ, wo nyùnɔ̀ɔŋ bȧ hnȧŋ wò nyiniȧm keiɛ̀ bȧ e fòom fɔ̀ɔ̀yɛ̀ jii, kenȧŋ mùŋ kɛɛnɛ̀ŋ nɛɛnɛŋ mɔ̀ɛ̀ kɛ̀ mȧŋ ka mȧŋ kɛ̀ɛ̀ sȧngè bi, mȧŋ kɛ̀ɛ̀ sȧngè, tiŋ nȧŋ nyɛnɛŋ maŋ nɔ̀ŋ zɔlɔ̀, kɛ̀ zɔlɔ̀ yȧùm, kɛɛ maŋ yɛ̀mɛ̀ nɛɛnɛŋ, maiŋ ɓemè maiŋ haȧ nìì lɛ sie maŋ nyùnȧŋ maŋ jè maŋ diȧ maŋ jɔ̀ȧ maŋ hawe e benefit gbiŋ fòo nɔ̀ŋ, kɛɛ sèè mùŋ yaȧ nyɛ̀nɛ̀ŋ sùȧ kèì ɗì tìyèe taai tiinȧŋ nɔ̀ɔ̀nɔ̀ŋ, kɛ̀ mȧŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ kèì ɗì tìyèe taai tiinȧŋ nɔ̀ɔ̀nɔ̀ŋ, ɔ̀ɔ̀ nɔ̀ɔ̀nɔ̀ŋ dièguùŋ ɔ̀ɔ̀ nɔ̀ɔ̀nɔ̀ŋ le tìyèe, mùŋ yȧiŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ sùȧ, kenȧŋ mùŋ mɔnɔŋ pȧȧ maŋ nyɛ̀lɛ̀ e saaŋ mɔɛ̀ŋ, mùŋ donȧŋ nyɛ̀lɛ̀ saaŋ maŋ bȧnè jɛ̀i muìŋ, mùŋ yaȧ ɓèmè sùȧ nɛɛnɛŋ lii maŋ bȧnè jɛ̀i muìŋ, è yaȧ zɔlɔ̀ maŋ dènȧŋ manɛ̀ŋ jɛ̀i, nɛ̀ŋ jɛ̀i, mùŋ yaȧ kɔɔyɛ maŋ dènȧŋ manɛ̀ŋ jɛ̀i, maŋ dènȧŋ maŋ gɛ̀ì nɛ̀ŋje sìa, mùŋ nyɛlɛ saaŋ mɔɛ̀ŋ naȧŋ maŋ dènȧŋ manɛ̀ŋ bi, mùŋ yaȧ naȧŋ dènȧŋ sùȧ manɛ̀ŋ bi maŋ miŋ gbìȧŋ saaŋ moo mȧŋ yaȧa, wo dȧwi mɔɔ̀ŋ bȧ gbiŋ hnȧŋ naȧŋ kenȧŋ, è yaȧ naȧŋ yìle gbee è yaȧ naȧŋ zɔlɔ̀ kɛ̀ muȧŋ pɛɛ fɛɛ̀ mɔ̀ɛ̀ jɛi, kɛɛ muŋ gò nyɛ̀nɛ̀ŋ bȧ, maiŋ ɓemè e nìì lɛ sie kɛ̀ mȧiŋ dikȧ, mȧiŋ sìȧ mȧiŋ dèkȧ deè nùùŋ mȧŋ dè, nìì lɛ sie nɔŋ mùŋ yaȧ nɔŋ mȧȧmè sùȧ, mùŋ nyɛnɛŋ yɛi ke jiifȧa fè nɔ̀ŋ gboo moo, wo faniŋ mɔɔ̀ŋ kȧnɔ̀ɔŋ fè kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ jiifȧa, kɛɛ sèè mùŋ yaȧ yɛ̀mɛ̀ sùȧ nɛɛnɛŋ mùŋ yȧìŋ hìȧŋ sùȧ, wo faniŋ mɔɔ̀ŋ wo joowȧùm woum dɛɛ̀, kɛ̀ è nɔ̀ŋ zɔlɔ̀ gbee è yaȧ gboo moo, manɛ̀ŋ maŋ kȧìŋ nɛ̀ mùŋ seelȧ sèè e gaȧŋ nɔ̀ùm, sèè e gȧȧŋ naum nɔ̀ŋ, e nɛ̀ŋ dùùnyȧŋ dìì lɛ kȧìŋ nɛ, e nɛ̀ŋ lɛ duɔŋ dìì lɛ yɛi, maiŋ dènȧŋ, e pɔɔ̀ùŋ kpɛ̀ɛ̀ùŋ jɛ̀wɛ̀ zììyȧ, e pɔɔ̀ùŋ kpɛ̀ɛ̀ùŋ jɛ̀wɛ̀ nɔɔnɔŋ Kɛ̀ mȧŋ miŋ dènȧŋ, kɛ̀ mȧŋ nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀tɛ̀ɛ̀ sùȧ, kɛ̀ anyùŋ kòmaum nyȧŋ gbiŋ kɛ̀ nyɛ̀iŋ nyiŋ gbiŋ nȧŋ nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀tɛ̀ɛ̀ sùȧ, kɛɛ sèè muŋ manȧŋ muŋ dò nyɛ̀nɛ̀ŋ keì bȧ e nothing muŋ naȧŋ nɔ̀ŋ keì kɛnɛ bà sùȧ mùŋ donȧŋ nɔ̀ŋ kèè maŋ zùwo zòwo miiŋ <hesitation> kɛ̀ aŋ dȧwium nyȧŋ ȧum kùùnò ɓùlìȧ maŋ di, aŋ dȧwium nyȧŋ ȧŋ kùùnò ɓùlȧ maŋ di, wo ɓɔ wii huŋ wo manȧŋ wò dò nyɛ̀nɛ̀ŋ keì bȧ, wò manaŋ yɛi nɔŋ nɔ̀ŋ, e jeum ɗuunyaŋ fè ɓɛ̀nɛ̀ŋ yɛi jɛ̀ì jeum ɗuunyaȧŋ, sɔɔ̀ maŋ nɔ̀ŋ keì tɛ̀ɛ̀tɛ̀ɛ̀ bȧ sùȧ sȧȧngɛ lɛɛ̀ sùȧ, weètii mìŋ yaȧ weè wòò sùȧ mìȧŋ aŋ je wi jɔ̀ȧ nyaŋ sɔɔ̀ aŋ nɔŋ nɔ̀ŋ keì kɛnɛ sùȧ, mùŋ mɔnɔŋ jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ keì tɛ̀ɛ̀, maŋ mȧnȧŋ muȧŋ bi kei tɛ̀ɛ̀, maŋ yɛ̀mɛ̀ aŋ jɔ̀ȧum nyȧŋ hiŋ pɛɛ aŋ nɔ̀ŋ keì tɛ̀ɛ̀ sùȧ, muȧŋ bi sèè muŋ gò kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ nɛ̀ŋ, wo jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ kȧ nɔ̀ɔŋ fòum mȧnȧŋ, muŋ gò kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ nɛ̀ŋ jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ wuɔ̀m, muŋ gò kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ nɛ̀ŋ jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ fòum fè ɓɛ̀ɛ̀jȧa, mùŋ gò nɔŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ nɛ̀ŋ gbiŋ jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ fòum kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀ɛ̀jȧa, kɛɛ maŋ nɔŋ kɛɛnɛ̀ŋ wo jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ kuwa ɓɛ̀ɛ̀jȧa weèum, fòfoo kɔ̀ȧ yɛmɛ̀ dȧwiuŋ nyȧŋ, je nyiŋ nyùùŋ nyaŋ kuwa nɛ̀ŋ ȧŋ koȧ zɔlɔ̀ ɓɛ̀ yèye nyiŋ nyȧŋ, kɛɛ wò hnȧŋ wòum yɛmɛ̀, nìì sie maŋ hòȧ kùȧŋ golò fèemȧŋ mùŋ jaa mùŋ mɛɛŋ fɛ̀ɛ̀, ȧŋ hnȧŋ fòùm jɔ̀ɔ̀ kɔ̀pù guùŋ maiŋ sìȧ kpoò maiŋ nyùnȧŋ maŋ jè, mùŋ kpɛɛyɛ̀ nɔŋ dìa maŋ ka maŋ hawe, wo jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ fòum fè ɓɛ̀ɛ̀jȧa, wo jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ naȧŋ yɛ̀mɛ̀ kii mɔ̀ɛ̀ sùȧ, kɛɛ maŋ nɔŋ mùŋ yaȧ kȧmè sùȧ nɛ̀ŋ jɔa nyɛɛnyɛ̀ɛ̀, mùŋ kamȧŋ, kȧpȧ guùŋ guùŋ mùŋ yaȧiŋ kȧmè sùȧ